अपने कई हे के ठंड भी मजाकों लगे अर गर्मी भी मजाकी लागे। <noise> पण कई हे के ज्यादा गर्मी भी साव नि लगे ओर ज्यादा ठंड भी। ज्यादा गर्मी पड़े जदे तो आपन न्यू खेदा के ठंड में मजासे गोदड़ी में घुसता रेवा। अर जद ज्यादा ठंड पड़े तो आपन न्यू खेदा के गर्मी मजाकी रेवे जीमे आपन आसाई अनंग उनंग चालता रेवा। कई भी उठ जवा बैठ जावा राते जाभा आभा में भी दिक्कत नि आवे। <hesitation> और ज्यादा गर्मी भी नि। आसा का मौमस में रेनी छावे जीमे आपन बीमार भी नि पड़ंगा। ओर अपना शारीर पे ज्यादा फरक भी नि पड़ेगो। <hesitation> सामान्य तापमान में रेनी छावे।